Keghe emikaghu obuthuku obunene thuwitheyo hatya nge Kampala enu thunawitheyo emikaghu eya thukakolha eyathukasiba nayu abanene balhi omwibo balhi omwa myaka eritsuka ma- makumi abiri nithanu erihika omwa myaka makumi ani. <hesitation> Nero nabandi bani eka ekasese banimukola emibiri eyetiyamutina muwoma.